Um malaladi a nguruwa a molan ja ma, a mɓa kwa, ma amdi aria mɓa kwa ja tukwa kaja pum mnya aria mɓa takdran anvoi pathan gwa nguanan ja diksa mzingwa ka ngwanan nukana ga chwa mzinga kami janukamigwa ka baraba anlthar dikga gwa sai ja dikba ngwar nwanan kamdu durdi ngwanan kamdu bun akidamwa kajai kaja kidagan dayi amdur ngunwa a la adi kasi jada lthurchi an lthn dikgonswa jara mɓa tuka amdidaga. Jara mɓa huɗa van har hud zuba beya dakkir kamdu nan kanadi ka kdi canadi kamdu raha ngwan damwa, ngwan sinuwa lan kana mami kagamwa yaye yadakwaɗa doralakwae gwa dayi ka mchi ngwadagan amvo pathan waye gwal ngwana ki sall gwa dikban gwe kasiya kaya ui bulamara nguruwan suwa kaja pom mnya tukunu dama nguki ma k aka kainan. Magu pal ma tamwa gwa jada tai ɗafe kasa zibuchin gwe kullum sais all ngwanan jada gaga ban ɗai kadaku anuain ka- dikba ngwanan ka siyan kara pom mnya ɗaiyan ngwanan alaini avi pathunye amdur ngorawam laka adi ka aulare chaini doyi dorin saɗa da jada mualadan miso daye ka duridagaon jigor amdu.

Mwa dayi sara mɓa jara mɓa jara mɓa takar dai gandiye jarda ganye kajara hadi poliswa gwa kami kanta satada ka fadi kayadar kayan adi nana darwaye chairman kunta kata kayan gwa ɗai kapoliswa aran si lokwa kiyau kandu havna mota kandu tura tukaja, ja dikba ngura pathun dama nguza tanu kana mbow sai ja lokwa mboun kafa kayan kajikba ngwadasan sa ka poliswa aran tura tuke ja kajar tujan dayi kan nadir kanadi kamdu mchin kasi dayi kanuewaladar kana ajar fai kariyan gwa kajar fadi kayan, kasi kajarsi kajara fadi karayan kajasi kyar tura kiyadar dayi amoi patha mole ngurava diye diya kasar mɓ tuka molola mashi dar ɗai. Yin motun duri amthur chisdsas ku ie ah pathu umzu salan gwa kanugwo durin hang mimigiwa kajal sira mɓa ta kar jadi kaja fade polis poliwaari kajar sidadi moigan kajar nadir sila eimi. Laka kamdu mcheydai kasiyan jarsa lokwa kayan kaka durin arak ajar poreara moiga ɗogon kejar jikba dan. Kajar jikbang. Jarye jarta kasakchinwae gwa amvoi path avoieima jar jai jadi kajar ui dar jar shang jar kutme kaka. Barbadar kajara iudar kajar jikbar jarya, kajar jikbaɗa tuka mugzi har jara palu amdora as amdura, piyanyi a zibiti ja ga jabwuu anvoi saɗa morima kama ka ui suko kasiyan aguruwa gwo saidai kanadu kamanara lawa kwa jarada jai a suruwae gwo ɗai anvoi patha kakaja jaye kudbwan adi shewawae ma majar perrkwa yimi ya zuba agwon aguruwan a banadin lakur kwachinma adiwae abanachin nguruwa amdu nuwalan kana ka jukdi ngwa jayi jada kasakdirn gwa ajar shindimɓa jaraba nɓa jara mɓa nana aye da ma shekwa ad a aɗar banachin kara babaɗagwa, gwa ka juk jima a. kuchin ta nyel fdn gan adi shawalan wae mimi gwa jaye ka gagalban tatas diya kajar kuɗa mɓa dar kajar jai dayi amvoi pathaye kababaɗa ra yau ambour ki umbour niya kajabaragwa jangwa babaɗa tuda hav amdula gwa ashey amduri amdara ka kiya don a wulge ta baragwa amdiya jada siri tuka molada ganwae dayi kajara jawalan kana you amdur ngunewa a lka adi doctor la kaja hawle a lipila jadadama sadi ka bara umbawaen kanagwa a a tunda wanai bara gankwa yada nkwae gwa kasati a amdan azai jada jadiwae amdora kakiyadar wuse dagan jadu kaja bora kajar kuɗai miso ka lthurchin kabon. Ka lthucha kabon diya amdu amdudagan kanuwa durin arai tunda yibaraba logar kwa chapchingar karayagar kagar tura diya kajar chapchin kare kajar tura, kajai chapchi kanya kajar tura kiyan diye kajar tura buun diya ha gartu baraki ambwaganya gwo a gwo wanai jada nuwari kana garta barakigan mijabi kana gartu bargkwa yada michiyayeya mimigwo ka gaabadar nagama jada mwawa gwo ka babaɗa nan kanadi ka mchiy jara jai jara jai ɗayan amvoi pathan gwo am amey saldaga jaɗa thawa ndwoe ma mavoi won kwa gwo kasi nuwa babaɗa kana saɗa bara amdur hiya kak hawa kiɗa majar sidima jara ɗawae gan ganuwa lada kajara bara avi jamwa. Yida nuwa garbadaga kasu haw amdu amdora katukwa mai jaran yada iu jai tuka jarwae gwo sala nukana kajra ɓa tuka amaagan nura ka kidar wulge dagan jara dormarae amdu amna pati kazuba katatura karaka gwo dayi ka bom sidilan ko mte ka mte dayi kum kajar jai kiyan jara kiya ɗai kadaku ka kamdu kaɗai sadallar muffa aria mimi arai. Je nawaku kana nda babadaran mwa kuɗadi gankwa kajar jimdi karayadar kajar tura a beor baba daran gwo dayi jarta kajar jundi kerayadar kajar tura a beor babadaran gwo dayi jarta kajar jundi kevayadar kajar tura aki babadaran daru anvoi nathu ye moladagan jartuka ngwangwo jaro kdinan kandu sina ladar dugal ra emi gwa dugai la eimiyan damwo wae gwadayi doyi kajar shandi ɓa tuka yel sall aran jara ɓa jarya jar nakana kabodar ra kajar ta sukum augvilla nga adiwae jarya dulsalla eimyan jar ngla gwo ɗainyi kama ka babar ngwon haddi ngwan ka pum nyila kanagwa gadiwul kira kaga kwa waya gadiwul mbora kakgo piyawaya kama kɗkta nakana gada kala kak tanokana gaɗa, gada pi gaiay sawae jugalla gawaka gaday ɗawae kakta nun dugalla eimiyan ma kacmwa gani takara dugal ya mimigwo ka ngwan ngwan kanu yau kana janu kano jagadi gwa ka siɗi ka rivain azai, jan ja rivai kara palchin karani ka huyatura. Jahuyaturga kivon aria anvoini saɗa amda baran jadadiwae dayi kama ka iyanan rabaraban kamdu sira jaw von pathan kana ja kiwanai arai gwo kanulan karabaraban kosituja karoban kasitwan kang gwo sai dleban gwo takara dugallonya kata hvoe katura ki von arai kadu nyikara katamwama kandy dabari.